נישט צו עסן <hesitation> צו באנטש זאלץ קען מען קודם <hesitation> ביי נישט עסן זא <hesitation> עסן זאלציגע עסן, ארויסנעמען פון די <hesitation> עסן וואס מ'עסט אייביג זאכן וואס האבן א באנטש זאלץ, און אויכעט נישט צו צולייגן קיין זאלץ צו עסן אז ס'זאל נישט זיין צופיל זאלץ.